Aloa, inta bicicletta faghe e reue, o manubrio, i pedali. Aloa quande ti ti mesci i pedali gh'é unna cadeña ch'a pòrta o movimento de teu gambe in scî pedali verso unna reua dentâ ch'a l'é inta reua de derê. O l'é un ingranaggio ch'o l'é collegou in sce l'assa da reua derê. Ti quande ti væ in bicicletta ti pedali e ti regoli o teu a teu traiettöia segge mesciando un stissin o manubrio segge spostando o peiso da unna parte ò da l'atra à segonda se ti veu stâ drito, giâ a-a drita ò a-a manciña.